शान्ति भन्या बित्तीकै मुलाई चाइ खुशी महशुस हुन्छ सब्बै भन्दा पहिला त । किन भन्यापछी यइ शान्ति भन्या शब्दले हाम्रो घर परीवार हाम्रो वरिपरीको वातावरणलाई नै शान्त बनायाको हुदो छ । जो मान्छे शान्ति हुदो छ त्यइ शान्ति मान्छेले आफ्नो इमान्दारीता देखायाको हुदो छ । जै ठाँउ शान्ति हुदो छ त्यई ठाँउ दुख कईल्लै पन हदैन । आफुले ज्या काम गर्याको हुदो छ तिल्ले शान्ति तरीकाले गरीखेर त्यो मान्छे सफल पन हुदो छ जसो मुलाई लाग्दो छ । त्यै भैखेर कुनै पनि कुणामा सफल हुनाका लागि शान्ति झिक्कै आवश्यकता पड्डो छ रे हाम्रो हिंसा हत्या ज्या पनि हुदा छन त्यो असान्ति भयापछी हुदो छ । जै ठाँउ शान्ति हुदो छ त्यै ठाँउ चाइ कैपनि यसा घटना घट्टाईन तै भैखेर शान्ति हुनु जरुणी छ जसो मुलाई चाइ लाग्दो छ ।